Manupui la ala tersesat saat ala migrasi ndia boma ala la dok neme enok ala tunga ala hapu ini <hesitation> nula yang makahatuk.